Al e già capitame diverse volte comucue l'ai pruvà a lavela, a volte riesu anche a lavela cun 'na spugna opüre üna cule cule paiëtte da cum a së ciamu <hesitation> më ricordu nen ël nom, se no se riesu propi nen a lavela la campu vìa, la cambiu, tüt li